ا لعبة المنوبولي - المنوبولي أو بنك الحظ زي ما يسمونها في بعض الدول منوبولي <hesitation> لعبتي المفظلة كنت ألعبها مع أخوي وأنا صغير كنا <hesitation> نستمتع بالتنافس ،فينا نشتري ممتلكات ونبني فنادق ونبني مدارس وكذا وتاخد فلوس من الغير <hesitation> لعبه تحول مغامرة رائعة من المفاجآت ضحك وإبتسامات وحزن علي بعض الناس. نحب تنذكر هذه اللحظات اللي كنا نلعب فيها كديك الأوقات يعني تحس-تحسسني إني عندي إرتباط وثيق بيني وبين أصحابي.